जेकेट? जेकेट तो कही छे भाई गणा प्रकार का आवज्ज। प्रसा की लेधर जेकेट, सिम्पल अपना कपड़ा का जेकेट, डेनीम को जेकेट, नहीं सब गणे गणा प्रकार का जेकेट ना आवज्ज। पर अपन तो कही छे भी गाँवाला आदमी, अपन कही पेना आसी महिंगी महिंगी चीज ना। बलाई से पैसा होगा, अपन तो कही छे सिम्पल एक धोती पेनी ली, एक उड़तो पेनी ली, उह हुई गयो। तब लोग बात कही जेकेट, असो कही अपन पेना आज। ये सब महिंगी महिंगी, ये सब सहवार लुगण के चुछले आए, अपन दोसो कही चीज नी पेना आज। पर मारो लड़को रहे, वो घणो जेकेट न भुवत महिंगी महिंगी न ब्रांडेट चीज पेना को कोई सोक रहे, काई करो मग़ा समझेन ने आउतो कबारम।